Pues yë tsu'uktë jue kyay iukë a'ax yaj mukë, este tubëp a'ax ma a'ax dun jyaj xukëyi'i je bi'i du tëm sam kabë o bi'i pa'akpë kabë o ti ka'ay dun nak este dun jaya'ay yaj kabyë pues ya jiubyk jiukotëy a'ax tuj jiay nëkxë pyadë nëkxë jyamyët wyoy para que jadun dun nëkxë pyubedyë myëd yaj pëdëky je ka'ay je iukë, jadunt's dun a'ax je t'syem në'ëkxnë ma je jyut a'axën jadun a'ax dun este ji'ib kuendë ajnë, edyëkam kyëxek du kyay, yaj nëkëdakë jedun jadun yë tsu'uktë a'ax jedun mya jukyatë jadun je tsu'uktë kyay a'ax yaj tukmukyë.